अंबार आपन अफने गन्ने सब्ज़ी बना रिया पन कई कोई सब्जियां आसा की भी रेवे जीमे ग्रेवी पटकनी पड़े। अर ग्रेवी पटक बा से वे सब्जियां कई हे के साव लगयावे। <noise> तो ऊके करने आपन कांदा होया लहसन होई अदरक होया आने कई हे के मिक्सी में पीस कर ग्रेवी बनावा। जसा की लिली मार्चा होई टमेटर होया आसा अगर अने मिक्सीमें ग्रील करे के पिसा तो अंकी ग्रेवी बन जावे मजाकी और आपन सब्जी बनावा जसा की कई की भी तो फेर बढ़िया स्वाद आवे <noise> क्योंकि बढ़िया सब्जी बनावा करने उमें ग्रेवी डालनी पड़े।